<hesitation> viisegɔ duma san naam ba nɛnɔ ma kan ɔbe sɛla n sɔi la Nabayinɛ maalɛ dusi la bɔ to mɛ ti tu kuura ɔbera ti dusi la me na ka mi ba'asɛ ti dina zuo la ma ka se'em, la wan iŋɛ se'em ti ba nama nɛnɔ ti nɛnɔ bɔna ti n wan le kiŋɛ ta da viisegɔ duma n maalɛ ba nɛnɔ dikɛ yeleyooro lagum taaba obe, aayi ma kan obe bala.